די מידיע איז דא צו געבן א בליק אריין אין די פאליטישע וועלט, זיי דערציילן נייעס וואס איז געשען אין די פאליטישע וועלט אזוי קען א מענטש באקומען א מיינונג אין וואס ער האלט איז גערעכט. סאו ס'קען אסאך מאל זיין אז די מידיע זאל געבן נאר די בליק פון איין זייט און ער שיפט די מיינונג אויף די זייט וואס די מידיע וויל די מענטש זאל טראכטן. סאו אזוי טוט די מידיע.